وطبعاً أفضل طريقة لبدء اليوم, هي الإستيقاظ مبكراً, واتباع روتين يساعدنا على الإنتعاش, كما يمكننا بدء اليوم بشرب كوب من الماء, ثم ممارسة بعض التمارين الرياضية الخفيفة, أومثلاً, الجلوس والتأمل, وبعد ذلك نتناول فطور صحي, وأيضاً وضع خطة لليوم اللي تساعدنا في تنظيم الأفكار, وتحقق لنا الأهداف, وهذا أجمل روتين صباحي.